Bu la neexee nga jël pañe waaye balaa ma kóom sa kawor bi dama koy raxas ba set, ma jël diw, diw ko bam tooy kóom ko. Am na koomyi bant, am na koomyi ndayla. Kóom bu ma soxla rekk ma jël ma kóom suma bob bi bam baax ma dem léttu ji.